Iyede iye wissengnge hewan tercepaq, iyanaritu cheetah. Ku hewan paling lambaq, liweq lilleq- lleleqna, hewan <hesitation> <noise> siput. Ero wissengngede iyaq hewan paling lambaq e.